Esiku levalo landje, manga esiku levalo landje inali thika kuna omasiku gane manga esiku levalo ina li thikaa, ondi hole nale oku kala tandi post kee whatsapp, nokee facebook opo ndi lombwele aantu kutya ondili pokuvalwa, opo ngaa naantu oyendji, opo ngaa nookume kandje nofamily handje hikale ngaa hitshi kutya, <hesitation> esiku ndika omuna agnes ta valwa, esiku ne levalo landje sho tali kathika, lopo twelve huusiku mpeya, pomulongo nambali guusiku mpeya ohandi kala ndanyanyukwa ndaathikamo mesiku levalo landje ndili nookuume kandje twashungila, tatunu ngaa sho tshilipo tatshi nuwa, se tatu lipo shoka tshilipo tshoku liwa omanga takutshi opamwe naanegumbo yandje, ngeenge esiku levalo landje <laughs> ngele esiku levalo landje olathiki ohaa, ohatu kadhana ne nokuume peshala limwe nookume kandje tu kiinyanyudhe ngaano naakwanezimo yandje mba yeli po pepi nangaye, tatu hi ngaa tuka thananekwe, <hesitation> Tuli ngaa mesiku lyenyanyu ye wete lela kutya aye nena ndapandula okwa valwa lela lela shili, esiku lyevalo lyandje aakuluntu ohavu oha vulu oku landelandje nande otshikuki, nenge ta landelendje ngaa nande onyama ngaa hilipo hoku liwa kwaamboka ta yeya yee yanyanyukilwe pamwe nangaye ohatuli lela pamwe twa nyanyukwa, <hesitation> <noise> twa nyanyukilwa lela pamwe nookuume kandje nayo yuuvite lela kutya aye nena agnes okwa valwa lela tshili mesiku, otuli mesiku le tatu vulu okuli nyanyukilwa.